E ijtyaj ijtya est täpta'p ooo tzäpäta'p kyotzonhpapä'iste wakutyä kenu mä'tzyäki', nämyajpa ti'yäkta'p este cepulya'i kyotzonhpatä katä katä nku'tpa jejtzye je namatäksupä tzujtzupä, ti'yäk e ijtyajke' ti'yäk katzu, katzu katä nto'nhapya ti'yäk ka nyä' je nyatyumpä nyä' nn- nta' nta'ntä nkojtapya eyapä nä', jete katä nto'nhpa jama jama sone jamata'p e muspatä kyotzonhke' wa'ktyä wa'kyä wa'kutyä kenu kenu mä'tzyäki, wa'ku kyotzonh äjtyä witäp, ijtyajke' nyäjmayajpapä ti'yäk este je tzäpäta'p je ti'yäk zanahoria, zanahoria' este kyotzonhpatä katä katä nkutpa jejtzye nyatyumä nyatyumä namatä'ksupä muspatä nku'tu y nkojtapya ti'yäk este je nyäjmayajpapä este limonh katzutike katzutike, jete jete katzu e nkojtapyatä este limonh jet y usyak kana je jejtzye jejtzyetä muspa nku'tu, pero nyatyumä je ti'yäk je zanahoria ka täaä katä mi'tzpa tä'nhkuyji'k y nämpujtapyatä je nyä' muspatä nto'nha, muspatä nto'nha este je nyä' este jejtzye nyatyumä e jama jama A ä ti'yäjkajpa je mus muspatä jamä e katä kyotzompa kyotzonhpa o o jujtzye'anhkätyä nä kyotoznh, nämyajke'ta que katä motpa ti'yäk je zanahoria ti'yäkji'k este e tzapaspä tzapaspä tzäpäji'k nyäjmayajpapä betabel, ka jet jete mojtapya mojtapy este nyä' jejtzyetä nkä'tpa ti'yäkojmä este tä'nhkuyojmä, o o o nkämi'tzpatä tä'nhkuyojmä je este je'n mi'tzpä'patä tä'nhkuyojmä nämpujtapyatä je nyä', e y motpatä myetzykä' myetzykä'yipä nä' nyä je zanahoria y je ti'yäk je betabel jetä jet'tyä nto'nhpa ee tumtumä jama, jetij este kyotzonhpatä wa'kutyä wa'kutyä sunyi kenä, wa'ku jana toyu äjtyä witäp, wa'kutyä wa'kutyä este wä'aju äjtyä witä'mojmä.